Solosaina, ordinatera moa zao? Eka solosaina misy ekran manahaky tele io bakeo klavie hanorata, bakeo inite sentraly da ndraiky misy soria misy koa tsy mila soria zao manahaky pôrtabily.